Loko vo- ny lokombosary laha tonga de an-tsaiko voalohany de hoe loko io moa zany fa ela hoe loko magnamariky fa orange money zay zany <hesitation> ma- tonga de haiko tonga an-tsaiko voalohany e resaky hoe orange money satsia reo no sandatsy ny loko orange volohany amin'ny société na oronasa maneran'izao tontolo zao. <noise>